د ویښتو پرې کولو یا جوړولو پر وخت نايي یا سلمان ته وایو چې ساده یا خاص سټایل غواړو، لکه: خواوې لنډې، سر اوږده یا فوجی کټنګ او یا هم د خوښي انځور ورته ښکاره کوو، او د نايي نه مشوره هم اخلو.